Nakuxo taka iin xhi lazo iinxhi hó aceite jaxo'o idé taxhiña iin nulu ñatexhi, nakoo nac <hesitation> chi keli kumein, hí nakuta tayelón tajujunu ya'á xhí kunana té, ta tatenkui hí tiku takayelon ta'a un nokoyo ñaiinxhi ña ñajayekein, xhi kaneí kalado juin, ta'a ña nayo'o ta teku té naliun nimodo xon hí.